Tsirguq, nuuq suhtlõsõq iks päämädselt helü kaudu. Et <hesitation> näil om väega erinevit helle. Plagistasõq vai sis tsiristäseq vai. Vai kraaksvaq vai. Vai huikasõq niguq öökulliq vai.